Injoji nakke punna latinro a, biasa tette sianu kutinro punna maingi lohoro a tinroma, nah punna ambaunga injo <hesitation> nganu isse <hesitation> punna mbaunga, <hesitation> mbaungpa injo nampa <hesitation> sumbayang asarai, jari lampama sumbayang asara injo, jari punna maingmi injo sumbayang asara injo <hesitation> anremi maka la nihaju, jari nganupi isse injo <hesitation> lampaki a joging-joging, a lari-lari mange, <hesitation> lampa karena volli lah atau apa, jari punna nganu injo punna mangaribi injo aminro maki, nampa punna bangngi i biasa punna anre injo anungku punna anreja kujama biasa <hesitation> a gemnga mange, <hesitation> atau anontonga tiktok <hesitation> ataukah punna rie i urangku nakioa lampa warkop, <hesitation> lampa a isse biasa tette sianupi isse ku minro, <hesitation> tette rua lah atau tette sekre, jadi minroma injo punna tette sipakunjoi, <hesitation> jari punna minroma injo <hesitation> tarrusuma tinro, <hesitation> iyapi injo ku mbaung punna tet <hesitation> punna subuh i, ka la lampaki a sumbayang subuh ri masigi a jari haruski injo ambaung iya punna subuh, i ka ballo toi dik di anu di kasia punna. <hesitation> nganuki, lampaki sumbayang ri masigi a, jari punna maingmi injo a sumbayang ri masigi a punna anre mange kegiatan injo <hesitation> nganuki akkarena hp ki isse, anontongki tiktokka, a gem injo mange, <hesitation> jari injo nakke biasa tinroku dalam sibangia siallo injo <hesitation> palingang tette-tet <hesitation> sianu <hesitation> limang jang atau tuju lah, injoji kah anjamaki pole todo.